<hesitation> vaa io nai naiyu ja va, ntoo kakai jenai natu taara te va tuo va tuo kaa de yuu kaana, kaanu chi watochi chaunei too kaade koonte yo te nu kaade noyo te sooji jo kaade noyo ja kaades sont te va´a io mai te in, te uu nayu kaka nai, kaka toonai jenai.